والله أنا مليش اعداء لدودين، بس عادي مع عدوي اللدود عادي هنستمتعوا بردوا مسيرنا يجي يوم يا نقتلوا بعضينا يا ايما نتصالحوا و نصفوا و نعيشوا و نكملوا بقي علشان نعرفوا نرجعوا من الجزيره دياتي ، نرجعوا أرض الوطن يعني ، فا ممكن الانفراد مع الشخصيات دياتي يعرفك أكتر حجات أنت مكنتش تعرفها.